Raha magnana aigny karaha antsika olombelogno ihany ny kiva, dia tokony tsy mihoatry ny intelo zany izy magnano fanatanjahan-tegna isan'andro. Satria manjary mety ho reraka izy dia mety harary. Tsara zany raha ôhatra hoe tsy mihoatra an'izay intelo izay izy magnano fanatanjahan-tegna.